دراسة الرياضيات تعتبر مهمة لأنها تقدم أساسًا للتحليل وحل المشكلات وتطوير القدرات الفكرية، من دونها، سيكون من الصعب فهم العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث.